Mmmm ho tiempo xhi na ini yo'o tu a ho tan tiempo xhi na vichi yó ha ho tiempo ña ni ho ini ta ni ovichii v tán.